Alura <hesitation> si ad ezempi i cusot che a fa agiütu la testa, a fan ven-i fürp e pöi ël pes ch'agiütu la memoria e le banane ch'a cuntenu ël fosforo